Arannde mi raɓɓitay mi howanaa ngesa ka, to mi howaniika, to mi howaniika mi huura ka, mi huura ka, ndemboo mi waɗa ka yarnukika kadi mi raɓɓita awdi leɗɗe baawayɗe torra Deraut mi aawa.